ഛിലേ ദ രസ്തബസ, സ്പനിശ് അന്ദ് ബേഥ കേല ലന്ഗുഅഗേ ല അല്പ പതിര് വേരു മപുദുന്ഗുനു, ക്വേഛ, ത്രപനോഇ ഉന്ദില കേല ചോമ്മുനിത്യ് ഇഥേല പതിര് വേരു ഛിലേ ദ അദിഗേ സ്പനിശ് ബക ഏഉരോപേഅന്ദ മസ്തു ഇന്ഫ്ലുഏന്ചേ ഉന്ദു അല്പ കദല്ദ, സേഅഫൂദ്, മസ, ബക ഫ്രേശ് തര്കരിപില ജസ്തു ഥിനിപിനി അല്ത ഫമോഉസ് ദിശ് പന്ദ ഏമ്പേനദസ്, ചസുഏല, അസദോ, ചുരന്തോ, പസ്തേല് ദേ ഛോചോ, ഛിലേഅന് വിനേ ഉന്ദു ഫമോഉസ് ഉന്ദു ഛിലേ ദു പര്ബല കേല ഉന്ദു തപതി ഫേസ്തിവല്, ലതിരന ഫേസ്തിവല് ബക പോസ വര്സല പുര മല്പു വേരു ഛിലേ ദു കഥോലിജമ് പുര ഇധു മല്ല രേലിഗിഓന് ബക കേല ജന, കേല ത്രിബേ, നതുരേ ബസേദ് സ്പിരിതുഅലിത്യ് ല മല്പു വേരു ക്വേഛ പന്ദു, ഛിലേ ദ നതിഓനല് ദന്ചേ ഉന്ദു ബക പോസ വിബ്രന്ത്, രോച്ക് അന്ദ് പോപ്, അപുര ല മുസിച് ഫോല്ലോവ് മല്പു വേരു।